Me hiedi, la verdá. Me pahi que es un gastaeru escusau i un viciu pala genti nueva. I que los goviernus tovía no aigan síu escapás de preví-lu me hiedi entovía más. Porque tolas casas d'apuestas estas están toítas enos barrius probis i umildis, ondl la genti está más desesperá. I mesmu las ponin por frenti d'estitutus, es que de verdá que me hiervi la sangri namás que de pensá-lu.